والله انا اخر مرة رحت الأفنيوز مجمع الأفنيوز مجمع عود وبعد كان فيه توسعة واستمتعت وايد فيه ، رحته في رمضان انا وخواتي واستكشفنا فيه المحلات اليديدة الي تبطلت و وصار فيه بعد فعاليات تزلج ايه توسعة على البحر شي يعني وايد جميل وايد زين وهاي من مشاريع البحرين اليديدة